Atsa xax talismanin atsa este familia totonaca pues xa makgas xax xlhawakan cheama para ti xakgan ama este na nalalenikan para chuchut para chau chi liwat chiwanit eso atole lhtukit lhukit xa kux xlhawakan lhuwa tix talhawa lhtukit xa kux para kgel para chukulat tsamalh xlhawakgokan nanuntsa na chit tsa kilhumanau axni para tik xakgan x laleni xliwat kan poktati xleenkan chau makachaxankanan chau chitsa pokgatun chino i poaktat pus puxamatati chau xmastujkan i nalipin tina no mi xalo no na lipin e tsamalh para kgalhwat para stap para sopa para tu no makgtasiyu no pus tse no na xla xla lilakgatayakan no tsama akgxni no tsama kumu lhax toanan no chuchut pus xla leenikan chuchut napin noxan tiyay makgat makgat no xa na pin tiyiy i na lali makgtayay noxa tsama chuchut porque paximak no skgat paximak no xanana pus tsamalh Pus xwinoxan chuchut tu nali nali maklakaskinkan tsama no kilhtamaku axni no para ti xakgama pus axni no na lakgchanpara noxa tsama chatim pus nanuntsa noxa na lipiniparay na lamakalhaj xlakan lamakalhaj xlakan porque para chi palit liminitan mi chuchut na nuntsa no xa nalipinparay nuntsa wampara lakchixkuwin para lhatux kiw lalenima xkiwikan chiwani nalimin chixa kgetimi no na kuka pus nuntsa no na laleeni pus axni no xa namaklakaskinpara pues na liminiparakan pus lu lilakgatit xtasiyu chix lakan noxa xa pulana tsamalh nuntsa wanpara chi chinon kawau lhawakan n para tamakgaxtokgot xlatasakgnankgokan lha paralha tu lha tux kiw kawach tino tamakgaxtokgma para ka kgalhi tino para tino kawau tse talaleen parax takgawach chiwanit no pus nalaleeni nalaleeni utsama kiw lhuwa na tastokga min kiw para tamakgaxtokgpat asta lhalh kuyukgokan nuntsa wampara no para tu tu no li makaskujmak voluntarios xa na taan tamakgamakgtayaninan Tinoxa lamaskgawimak para tsama para tu amak lamatiyakan para silla para mesa tu pus lhax putsakgokan chi chi chincho tsa pakglhat xyawakgokan i lha na wayankgokan para ti tamakgaxtakgma pakglhat malakgstokgkan cho burro wanikan tsama tuno tuno tsa xtala tsama tuno tuno tsama tu lakgapaskan tux kaliyawakgokan tsama pakglhat xa mesa xlhawakan no tsama nuntsa xtamakgasxtokgkan pus alves no lilakgatit xtasiyu porque limaxtim xli xli chipakanacha tsama taskujut lha tuwa xla xlitamakgkatsi para lhalu para un tumin chiwanit xmaskujukan sino que tsa xlamakgtayakan chiwanit chatunu xlhawo lhawakan lhax tanuntsa chincho tununktsa chincho porque pus tixan tsa tastakmana lhalh nuntsa xa lamakgaxokgoma uno amapa tuno mimpara ax la chi wani ta lhakganan chiwani lhakganankan no tsama chino chinon traje tipico wanikan tsama tuno xa lhakgakan no atsa xa pulana xlhawakan umat xkali lakgapaskan inti Lhatu takgalhtawakgoni lhatu takgalhtawakgoni lhala chiwinan para español lhala chiwinan para lha asta lhax kgaxmat para chi wani wanimak lhaxkgaxmat us unoxa tsama mano xka malhakgekan noxla na kamalhakgekan na ka tsapanikan xlhakgatkan pero lha tsa kawau katuwa kilhtamaku nox talakgpalinan sino que namini no lilhtamaku axno na kamalakgpalinikan axixa para taxtuma no santunsantun noxa tsama putim nata makgsastinankgokan noxla na maksastinkan i na lhakgakgonkan xa sasti lhakgat para komo tsa unoxla tu tankgan no xa xa kgan no na lhakgakan no kamisa no naka naka tsapanikan no pus uno antsa axniku noxa na kalakgpalikan lha tunu kilhtamaku xa kati kalakgpalik sini que asta ninin tsama tu wanikan e dos de noviembre chi wanit ax amak no lakgaxtakgkan no u tsama kxtakgalakan na tamawakgokgan no tsama murralh tuno tsa xa tsa xa palmera noxa tlawakan no murralh tu tunox lhawakan no I uno na ankan puxtakgkan no tsama no lu lilakgatit xtasiyu porque lha para bolsa chiwani lha lhuw xlhawakan basura porque lhatux lhatux mastakan para bolsa tu xa ule lhatuxla basura porque paksta tu tun kawau tsa lamakgolhi tu tsa mas pus uxla makgo tsama tsama kilhtamaku chino likilhchamanau makgats i nuntsa no xtanamparakan nastanankan lha ka puant para pumixkipakan bolsa chi wanit sino que na mixkikan tsa palhma na pumixkikan para minpin para tu na mixkikanap lilakgatit xtasiyu tsama kilhtamaku porque na lipina no mi murralh osu para mi wuakat chiwanit no tsa tsa kamakan xtalhawa no laj kgolutsin este natakuka no xlakan pus antsano mujuma nox tatamau no xtala e natata natatamawanan tsa e hojas tino tsa palhm no na xalakgpakglhlanka palhm na wixa tu tu wanikan tsamam palhm no tu xalakgalhlank uno na puwilinikan no para mixkipakan no para kitamawa no para min pin min pakglhch chiwaniti no pus ansta no na kimujutilhay no Chonox lhawaparakan no ama no tsama chino tuno wanikan tsama tu wanikan navi tu wanikan semana santa axnino tsama semana santa nax mimpara tsama kilhtamaku pax lhtukit kalenkan na nkalenkan no akgtimi olla chiwanit no para tix lateco tili lakgapas parax napa parax kuk nakaleni no uno tsama xatole para lhtukit no na lhawakan no tsama no para xax xa chocolate no esu para eso para kgel eso para a arroz eso para tu no lhawa xlhtukit pus naleen no para lhax talhawakan para para leche para tuno makanimak tsa xa nuntsatsa xlawakan pero como max unoxa lhax tali tatatla tsama tsama no chixa makgan xtalamana kumu lhatux tawamana para tu tsa limimak talhawakan leche pero tin tawama leche untu tsaku matchitmaka wakax tsamalh una una talhawakan noxlalhati limima para lhaxa lakatunu para tu tsa tsa xatu takgalhtalanit leche chi wanit na liminkan no kumu lhanaxtuanan Paks unoxa tsama pus tse tsex tapuwa para nuntsa kawau chi chinchi no xlileenka no pero kumu paks talakgapalima chinchoxa lhalhti lhalhti lhawakutun u kumu untsama tuno kawau tun chincho lamakgolh pus u li takgxninit u para para celular para tu tsaku xala chincho i lhalh talhawakutun lhalh tataskujkutun titsa aku tastakmana lhalh lhawa lhalh lhawa para tuxatse xatse tapuwan sino que paksi tsama tsama pus tamakgatsankgakgolh lu unox tu lilakgatit no wix na lakgtsinino cho mimpara feria pus feria axnits tsama la paxkua talakgpalipa porque xlipuxamatsayan xmatsukikan tsa tsama tun tunoxla atsa e talaklhawapa talaklhawapa ilhuwa pus liminkan no para tu na liminkan chiwanit e lhawamak tapaxkuan no pus lhuwa lhuwa tatakgestokga para lha lha xalalakatunuk tununk tamimana lhawamak para tsama a concurso para kamakgosnimak ka este kawayu kam Cheama ti ama chipa ti tsamalh e xa pasni chiwanit pus katayimak chincho paxn para kumu para tin tse nali kimaxtun tsama e na li maklhawamikan cebo na li maklhawamikan tsaman paxn i este para pus para tseno na maxtuy pus milatsa no kawanikan pus lhuwa ti nuntsa ta taparticiparla noxan tsama e lapara e este concurso xala xala burro ka ka makgosnikan burro para ti lhaja chi wanit xa primer lugar xa segundo lugar lhuwan tu lhuwan tu lhawakan no chincho eso para ka mawikan para taco eso para kamakgosnikan lhuwa tun lhawakan no tsama feria na paskua noxa xala kachikin tsama i mimpara no tsama tapaxkuani no tsamax la linin pus tsama noxa tsa lhawakan xaxtakgal atsa tsukukan kalhawakan xtakgal na ka na tatawaninan noxa pus tinoxa kawau lha lha kanala ti tsaku tsaku catolicos noxa tamakgkatsi no talamana Pus talhawamana xa xtakgalakan ka ka latawa noxlakan tsama noxa talhawa ipus tsama navidad pus axni makgtimi tu kawau tamastokgokan para ti anit taskuj chiwani pus tsama noxa kilhtamaku pus lhuwa tin paxkuanankgo lata convivirla parax familia chiwani ta lilakgapas tamin e latawayankgokan chiwani pus na lilakgatit tasiyu e na maxtim lilakan para tsama no kilhtamaku este tsama pus mimpara tsama año nuevo pus makxtim tawilikan winti kawau makgas ani pus lakgmimakgolh lalakgpaxialhnama chiwani pus tsama no ekinan tuno ekinani liwilanau ekinan atsa ek amak pulataman